Vetsevetseo hoe iha ro mpanamory fiaramanidy ary mandalo ao anaty tioky mafy. Ino ty volaninao amy ty mpandeha mba hanomeza toky androzy?